Paikadin-drameva amin’ny an-tany efitra mba avelomany ndrekany an, izy an le biby madigny sy mihinan-drano elabe, fa raha vao ohatra mahita rano izy an, de mihinan-drano marobe izy an de, efa misy fitehirizana an’iny anatiny akao, de an, rehefa tonga amin’ny tany efitra am'zay izy an, sisy rano an, de, afaka sibitibitika iny fa sy indreka hoaniny aby sy.